La Guerra de Vietnam es lo más sonau paquí pa Uropa. Velaí el Ho Chi Minh que hue escapás de hondeal alos almericanus, que la que prepararun pallí es chica. Assinque siempri es güenu qu'aigan síu escapás d'escapal bien d'aquellu, golviendu a ajuntal el Vietnam i no que queassi comu siguin entovía en Corea. Siempri conos enreus geopolíticus, chachu, qué hartanga!